هأبقى عايز إن أنا أرجع لأيام التسعينات <hesitation> يعني الفترة دي <noise> أظن لطيفة جداً <noise> بداية التكنولوجيا بقوتها، وفي نفس الوقت لا زال بواقي ما قبل التكنولوجيا ف الموضوع هيبقى لطيف.